'Ngo rasun kichaj kakuanin min 'ngo rune nari nej chuhua kasiti ataj nej, si 'hiaj nej min sisi nakwi nej rune taj hia rune ránj min ni 'na' hiako riki, ni hia rune unun sij min ba sa'a man na'nin' toj man ni uta' nej man rihia, ni hia rune ránj nej min ni nakwi nej man si 'na' hiej riki nej 'na' hiako riki nej, ni síj ni na'nin' nej man uta' nej chuhua 'ngo kaka' lí si chuhua 'ngo ruj lí guta' nej ni rihia, síj ni ba taaj kwi a'nín nej nnun riñan nej a'nín nej 'ngo kwej kin riñanj nej, ni o' a'ngo ta chaa maan sani ba taaj kwi nari nej man chuhua kasiti ni cha nej bé ta min si kicháj akuan' nin 'ngo rune nari chuhua kasiti cha akuan' nin, 'ngo tasu kesu nej, 'ngo tasu chukuaj nej, kiri' únj kiranj únj toj ni ba taaj nej rasun ta sé rasun chira' chuhua chiñánj únj na min rasun ránj únj min, sani bé ta min 'ngo si kichaj akuan' nin bé ta min 'hiaj únj chiñánj únj nan chá únj nan.